kiti ina chi ka jiní nta ka jini ko inta kani ini oó kitií iní ó xi kao sií inií chi horá iyo yoku kutóyo kutó xeenyó skua'anuyó chi ká jit ka kantakuniña te kaosiíni iyo jin te hora tuúyo chi kanta kani iniña hora ka kentó ma in ve'é oó ka kitina nu hora kentakoó na nayivi inka lado ka staan sua.